لخبز كعكة بسيطة بتاخد كوبين طحين وكوب سكر وملعقتين بيكنج بودر ورشة ملح ونضيف كوب حليب ونص كوب زبت وبيضتين وملعقة فانليا وتخلطهم مع الزيت وتصبهم بالخليط في صينية مدهون زيت وتحطهم في فرن مسخن على حرارة ماية وثمانين لمدة ثلاثين لاربعين دجيجة لين تستوي.